Kanada om kuulsa uma vahtrõtsiirobi poolõst. Näil ommaq sääl jo umbõlõ suurõq <hesitation> vahtrõ <hesitation> mõtsaq. Ja sis säält nä võtvaq vahtrõmahla, tegeväq tuust tsiiropit ja. Ja tuu om peris suur osa näide riigist. Esiki riigilipu pääl om vahtrõleht.